أكيد نكون نحب نختار إني ما نكونش مضطرة للنوم واجد، لإن النوم يضيع وقت كبيييرمن يومي. <hesitation> واللي هو نقدرإني محتاجاته في يعني نقرا، ونشتغل، نتعلم. نتعلم حاجات واجد بالحياة أما الأكل لازم يكون جزء من حياتك لانه يمدك بالطاقة لكن النوم يقيد وقتك أكثر.